Busupo bonuḃuemenaye baŝias muṗe nibuhoḃẽ, muiniġaɭo tĩto muḃay kaṗolo, amiñare nexãhe, iñaḃa mímitu númulo, kaṗoko núġuloo. . Busupo monumunaemi kahuõ kaṗolo, amiñaenalo busupuḃo nihuõṗ timidexã, nihuõṗ, nihuõṗ, nihuõṗ kuġunee kóġuġudilaḃudiġuḃemi ũũ kóiśeirehe, búnebutiemidolo sísambaliliko, amiñahuõṗ níṗutu, niŝias kuźũdexã, busupo núḃuelomoo oɭum áñameiniairo netiam ninaḃo níñol nitiakũ kuźĩ édoe. Anihaŋuġahuõṗ nílileedoe nnananana hanibaleroẽ. Busupo bomimiġaɭayen baŝias. Añaraloġaṗuolo kíġi aḃanileḃuŝias netiam, niɭayen.